सयतिती गनत जिनाहे कह्लेसे सय, सय छट्काके कह्लेसे सुरुमेते जिरो तौके एक सउ, दुई सउ, तिन सउ, चार सउ, पाँच सउ, छे सउ, सात सउ, आठ सउ, नौं सउ, एक हजार, एक हजार एक सउ, एक हजार दुई सउ, एक हजार तिन सउ, एक हजार चार सउ, एक हजार पाँच सउ, एक हजार छे सउ, एक हजार सात सउ, एक हजार आठ सउ, एक हजार नौं सउ, दुई हजार अस्तिही कर्के आगे बढत्जाई।